السلام عليكم يا صديقي عامل ايه هستناك ان شاء الله تنورني نهارده <hesitation> نتغدي سوا و نقعد شويه و كدا